ཆུ་བྱག་བྱག་ཀོ་ནག་ཆ་གི་ཁ་རེ་སུན་ས། སུ་བ་ཅ་ན་དི་གོ་ཐང་པོ་ནག་ཆ་གི་དི། ཆུ་ཁ་ལ་བྱག་ཆེན་འདུ་ཨོ་དི་ལམ་ཕྱ་སྟེ་སྟ་གུ། ཨོ་དེ་གི་གབ་ལེ་བག་ཆ་གི་ཧག་ཀོ་ཕྱུབས་ན་དི། ཨོ་ན་ནག་ཆ་གི་ཐུགས་གཅིག་བཀ་ཧོན་དི། དེ་ན་ཅིང་དེ་གི་ཨོ་བར་ཕྱ་ཐེ་གི་ཡ་བསུབ་ཆུ། ཨོ་དི་མ་ཡེན་བ་ཨོ་དི་ལ་དབར་གི་ཡེན་ན་དི་ནག་ཆ་གི། ལ་བར་དི་སག་ཏི་གི་སྨད་ན་ཐེག་ཏ་ཏི་གི་སབ་ཆུ། ཐིང་ས་ཧེན་ན་ཨོ་དེ་མ་ཆུ་བྱག་ཧ་པེན་སབ་ཀེན། མང་པོ་མང་པོ་ཐོབ་ཏོ་ཨིན་ནག་ཆ་གི། ཨོ་དེ་བཀ་ཧོན་དི་གི་ནག་ཆ་གི་ཆུ་གི་བྱག་ས་ལོ། གག་ཐབ་ཕྱ་ཆུ།